في قرية صغيرة كان في شاب اسمه سامي لجى مفتاح جديم وملون بين الاعشاب في حديجة البيت ولما شال المفتاح حس بشئ غريب وكأن فيه جوة سحرية لما جربوا في باب البيت الباب انفتح لحاله جربوا على ابواب ثانية كلها تفتح بسهولة حتى الابواب المقفلة من زمان قرر سامي انه يجرب المفتاح في اماكن غريبة ولما وصل الى باب مهجور في القرية اكتشف انه يفتح باب لعالم ثاني مليان باسرار والغاز وما احد دخل هذا العالم من جبل